चिरला अपनू घोसलू किन किया ने पांटा ती बनावे। कहलाग चिरला छे के दूसरान घोसला मा रहने मन जाए। ने कहलाग चिरलया जढडकाम टूची टूची न खोलबाड़ो करें तेर मा घोसलू बनावे। आपका अदिवासी भासाम काटडू काटडू करें कूए। ने चिरलया धूला ती घोसलू मजबूत करें ने पांटा ती बनावे। कहलाग चिरलया चे ती नानला नानला किन किया ने घास ने चार ती घोर बनावे। करें तेर मा घोसलू मजबूत करें ने पांटा ती बनावे।